Aya <hesitation> iwendi yeimae ichop muchelek iwendii icheng'e kweniki, konecheng kwenik icheng kwenik che saiyatin konechen kwenik che sayatin inyoo ilal maat. Ipicheng peek ikipiman peek inde peek maat, kalal maat ilal maat. Makalal maat inde peek konende peek peek chetililen akipiman ii arok ii ilal konechemukan i i inde peek inde mwaita indee chumbiki korooki ko ichop iun icheng muchelek ipiman muchelek. Irongchi peek chekaiti akiuni korok inyinde maat. Konenyinde maat kokakochamukanchu kona ruryo koruryo eng sait naikere ile kayam koruryo. Ing'eteen ichuchuch maat, konechuchuch maat kolal maat mutyo. Konyo kole maat melen ne na naong'etnini kopok peek kole iker ile, makoyach ichuchuch maat. Konechuchuch maat kolal maat mutyo, konatar peechoto isutu konesutu ikere ile makoyach koka angnoto karuryo. Ichamcham ile kaek sawa aas korok ile ing'eet nini ii i sutu arok ii koaek ready keservan ee.